ס'דא- ס'דא א האממער, סקרוי דרייווערס, א דרילער, עקסעס, <hesitation> א זעג, מעסטער, א צווענגל <hesitation> א רענטש, נעגלעך וואס מ'נוצט אריינציהאקן די אלע <hesitation> זאכן און שוין.